Na kalapang ina minang lo lui na kalapang ina aisok togon ina aisok tanek ina nap vile, kalapang ina inang lo ngangavul lak tapuk nak me no nareng ta ngian ina naklaka ina asot ina sok mok ina akotonge ina lakek e nalapani kanap wokatong a aisok ina woge woi ina lak lo market na kalapang tapuk na karau na gogon la lui tangina aisok tanek tang na nem na ga ngule na ga otang gogon lo lui, palpok ina lapanek ik ngan a nalokek lo lui rik ngan ne tangina aisok tangik kina nana guli lo lui, tangina sosopai lo lotu nak mas usege na neu ga kusuge nena lotu ga so pana so pane otan tapare nan neu ga na nakmas usege mani ga kai lotu ga kai mani nakmas vilau na me nak lis ane pana ta ne atuman. Lo community ta sosopai lo community na usik soso upai, na i inang lo aisok palpal langai belo na usege tang etok ina aino ia iga tap ane a nak mas usege ina la community imas elebai aro, gawek ape tawan na siak alu wope a longok soso wo ipai wana we alak so upai wapa togon ina sia alu i pe longok so ka ne ia.